Ñe de a bbiiŧa ma de mbúuta ma sam bidomandoman garaŋn bàa ma, hana súmbuuti eggoli undaŋ ma. Njali wii béede binyaa bo inifersite wo, bbasgo inifersite ma wi ma gíni hemma; Abów ma géd ma gihiili ma geed ma, hemma gihúri gí ndaani ma, hed ma wi gindúɓi gindúɓi gihúri ma gẃi. Mbon ndi we <noise> too mo hemma winooni ubin to mas mo, bsúmbuuto bsúmbuuti ubin to mas mo, ndi Haala daangina mo binhúbtile a hú ma. Dong sam bindonɓudonɓa garaŋn bàa ma han, bindan gaŧa a wina súmbuuti garaŋ undaŋ wii béedi ma, hala ma gihúri ma gíni, gihúri gindaŋ gina hemma.